Bukë e bardhë, bukë e zezë, bukë integrale, baget, qabata, fokaqa, pita, buka nan, bukë misri, bukë me fara, bukë fitnesi, bukë me tharm, bukë thekre, briosh, panetone, bukë e ëmbël, bukë me patate, bukë me sodë t'bukës.